Kua destornilladore retako yaiporu ipuere vaera opaete ñanekirei yave opaete mbae yamongue täta oiva jaema kuako jae täta ikavi ipuere vaera mbokipe yamongue yara yaraja kua oyeokenda oiva, yamongue hasta yaraja yaiki pipe